Y tambien ijtu je animal ntä't sunpapä, wina nkoj syunyajpa't'ijna pero ä' por la misma razon nta por que mau travieso, koja tzäjkyajpa, jenä ijtu je mi'syu' jete janu'syak nä kyontzyäjku ja po'ap äj nkasyi'une, ja po'ap äj ntu't'une, jentyi jentyi jyokpa jentyi jentyi jyokpa y yajpä'pa y nta 'yobedecetzäkpa kyomi, jiko' jete ntat sunpa por que janu'sy este perjuiciosota'p y yoskutzyäjkyajpa, jenä itke je nyäjmayajpapä tziji', jete janu'sy kyä'spa kasyi', jete kam 'yapentejatzäkpa jana kasyi ntzyäkpa, por que jete hasta jamoj minpa y terco jete, nta mojopya y kam mpatzka'pa nta ka'pa, nämyajpa que siete vida'k je tziji, jiko' jete nta ka'pa, una <hesitation> jiko' jete perjuiciosota'p, onte es je mi'syu y je tziji jetij kyä'syajpa kasyi, jete ntatä oye nä'ijtyajä, jete hasta odiatzäjkyajpatä, jenyanhkä.